<noise> <noise> hee! ungahona tena ahananii ahanyama ahadebe sana, ikukilanga vita, isukasi, isukasi sukasi, ungalole kukyanya kulibihi, ata ukukwingira mu- musitu umo ukuba ulokitinya kala ungalove imbombo ja jene, <noise> uvuji- uvujivomba uvujivomba isukasi ndebe lakini ndinywala lubaha? ivomba jovomba lwege ungalole isukaji, une ndabie sehemu moja ivi mu- mumusitu moja ivi njabie kolotinya kalo kuba kulokotinya kalo! ndikasivona isakatsi- isakatsila kama silihano ivi, sitendile sitendile sitendile sitendile reli jira, ibarabara jira sitendile vuno sitendile vuno nukumbe sitekire unteko. Uhuteka unteko, ndikaba tena pavulongolo aha <noise> likweriri vovosi, lukweri ulujuhe, ikwerie ikideke, yaani isikweri isinu syoloswesida vesabisi sipuluka pululuka imbukulusu. Nasyene sikwelie, ahaa! kwahiyo ngalole isukasi, aha! isukasi jinyalwala sana, ata vyemunu, ukuba kolotinya kala musitu umo. Ungalo najuve vimunu jihite kunteku apajitekile unteku, uweze ukende baauna, humwo kaka ihidada lihumio ihidada likinu kwihi, uhulola humpe, humpe jitekire unteku isukasi, jikamba buh- ukujivona nukawesa ukujivona ila ndebe, uvo ukivamia uvulola kuvulongo ulwene, kwahiyo ukwa- ukwakulola kwakuku, kwakulola ukulolasi lweri lweri ukukinda ubakue kula ukutinya kala, isukasi jinyaluhala, jinyaluhala lweri.